Alura ën mariagi cum a s'deu, a për carità, mi cume sun mariame mi al e piazüme, mia fumna al e staita brava, sue amize a sun staite brave, tüte cuanti, pöi venta fe atansiun se mariese u mariese pa, lon li al e n'aut discurs però cume l'uma falu nui, trancuil, sensa tanti prublemi o che a pudrìa esi ën mariagi cum a s'deu